Sen na nyo nating komainy fisok rou ya. Jian. Jian sen na ka na rof ai nating fabo non ai nating fa kat non mes kan ai te kaminou kinai rafatsiny jian. Nyo nating komainy fisok rou jian becos ai nating <hesitation> kat nou mes ai te bo puan ge ai nating fau no rafatsiny tan puan tan mes. Jian a isen na ka na rof fisok. Nating komamg rou <noise> nating ainy rou nyo te ainy (_)(_) mes nainy nyo favusuan rou, favusuan fakap rou nyo te tabin me pis nyo te ainy pis jian. Jian na isen na ka na rof fisok tan fo vainy iny tor. Vamy iny tor nating kat farei ror yan protin tsuri jian vainy iny tor. Nurating pua no puan tsuri kat puan ai te boo ge mes naing fainy non puan tan rafatsiny. Ai na jian nyo nating komainy rou ya tan toto tsunyo.